Agaa hioko'oe bisio pita boorii boatoi bo hukubuu'uaarei agaa haia pirio obira'auaa bo okuu oiraarei oo'ore bo birabiraro oo'ore bo birabiraro. Oo'ore a itokopapita riirii- haraboroo bo birabira bisio pita kakao bo birabira'oro haia boorii oo'ore itokopapita kakao bo birabira'oro oira a itokopapita pakasuapita riirii- haraaboro agaa bo kepai'uaarei. Bo tabirirori ori ii'aa oo'ore bo birabira tahiro aire uka arika- haa'oeroo bo ariabu birabira pitere. Ua uka aripupita o ebu- haraaboro, boahea, boahe'a birabira tahiro, araba iisio huku- haaraaroo oru bai boatoi. Ha oo'ore itokopa aarei eapaa- haa'oeroo bo ariabu ii tabirioarei hioko'i oira kaukau birabira haia kaburaa, iisio tahiro oira ko'e aarei, arripupita ebu- haaraaboroo abuai. Bisio'opa ee, aga birabirabaa boorii oupitee, o aripu pitee oo'ore bo hukubuu roeapiarei iokaa bo a'oohara.